Gny ilà ny brosy nify zao ikosiha nify, angala gny malotoloto taraiky taraiky mbamy nify mila fa avy baka nisakafo igny de <hesitation> zay e.